देखो सा हुकम मना भारत रा इतिहास रे बारा मैं जितरो ध्यान है मैं आपणा बातू हूँ। जिस्यान की भारत रू इतिहास खैब खरिब पचहत्तर साल पुराना है अना भारत रा माई कै पुरानी सभ्यता है। भारत मैं प्राचीन काल हूल हिन्दू रा शासन हुवा है जिस्या की सम्राट अशोक राजा विक्रमादित्य राजा चंद्रगुप्त।